ना यार, तुम तो बोले रहे कि एक किताब लिखना चाहते हो, तो मुझे भी बताओ यार, क्या लिखते हो? क्या विषय रहेगा? मुझे भी रुचि है, मैं भी लिख के देखूं। अब अगर तुम किताब लिख रहे हो, तो बड़ा आदमी बन जाओगे। मैं भी बताऊँगा कि मेरा दोस्त किताब लिख रहा है।